Korgitser tüütäs niimuudu, et sääl om <hesitation> ringi käüv terä, minka saq sis käänät sinnäq veinikorgi sisse. Ja sis pruukõh naid kangõ saq tõmbat tuusama korgi vällä.